So mi siftoroy launiji raneji ko waraata dow hore am kanjum woni ñyande Arafa. Yimɓe julɓe daga kotoye e Duniya kawta e laaral Arafa, ñyande jewenayi ba lewru Zulhijja. Ɓe keloyo suudu Ka'aba e gude raneeje.